<hesitation> sukúru tɔmɔmɛɛ dɩ dzʋʋ dzɛ. Bʋ bisí álámɩnáá gɛ dzɩñtɔ ka yɛ sukúru kala doomini. Amá dza dɩí bisí sɩ bʋwɛ vévédééé sɩ álámɩná sukúru vuúnaá la sukúru álɩ sukúru ka tala doomini? Sukúru bɛñks-bɛñka, sukúru adɖiríyáŋkaá. Káá dɩí yá sɩ káñpíisií yɛ. Adɖiríyáŋkaá, bʋ bisí álámɩná ñ yɛ sukúru ka tala bʋlɔɔ? Dɩí tɔñ sɩ ɩíɩɩɩŋ! <hesitation> bíɩ ŋsɩ ŋ wɛ lɔ kpína ní tʋmʋrɛ wɛ tɛlɩ, ŋɔɔɔ kpɛñnɩ ŋɔɔɔ gɛní sukúrumɛ lɔ ɔwɛ, bʋʋ ŋwɛná dóŋɛ ka kaá ññ yálá ka yɛná lɔ fáaŋ wɛ fɛnɩ sukúrumɛ, yɛ ka tala bʋlɔ. Amá bíɩ ŋsɩ nábdzɩñsɩ asa! Goóre kaá bʋ wáana mɔɔ náa gɛ ŋtɩ náké tɩ ŋtɩɩ yá, bʋʋ dɩí yála ka tɔŋ sɩ áááŋ goóre kaá bʋ wáana mɔɔ, goóre kaá ñ dzɩŋná mɔɔ ɩsɔɔ lɔ ŋdzɩñ lalátɔ mɔɔ bɔɔyɛ nɩ, ɩí ɩsɔɔ kpáa lɩ ka gɛ bʋrʋ na ñ bɛrɛsɩ bʋrʋ yɛtɔ. Tɛfɛ álámɩnáá yɛ sukúru ka tala dodoo sukúru bɛñka ká, bʋdée, bʋdé fɛ tɔtɔ, bʋdé fɛ ɔ tɩtɩŋɛ, bʋdé fɛ ɔɔfábire. Ɛɛ bʋyɛ girimá karɩí yá gbɛtɛrɛɛ yɛ, bʋʋlɛtɩ, ŋñná sɩ abáa baá aŋkʋʋ ba kʋna fɛɩ sɩ ɔ yɛɛ, íɩ ɩsɔɔ kpáa kʋ táa yála ka kɩí bɔɔ, ŋnáa? Bʋ táa yála ka kɩí bɔɔ, sukúru dzɩñtɔ gɛɛmɔ, bʋyɛ slɩbáríka kpínɛɛ yɛ, bʋyɛ aŋfaaní ka fɛɛ <hesitation> ŋɔɔɔ gɛyá dzɩñtɔ abéé ŋɔɔɔ gɛyá ŋɔɔɔ láa sukúru ka yɛ bʋyɛ bʋdé fɛ sukúru vuúna. Bʋ yelé bʋʋ bisí dí feé-feé dí gɛ dzɩñtɔ, dí gɛ dzɩñtɔ ka gɛ arizikitɔ alihééri ká kaáa yála ka yele dɩ dzɩñtɔɔ yálá ka dzɩñ. Ŋnáa?